Ny fomba fiketreha sakafo na hany nentim-paharazana baka amin'ny aziatika agny moa zany, de hatsy hoe <hesitation> mangaly tany de asia plasy tôly zany ambany ao de fognosanao sachet, regny sachet sahalan'ny hoe mipetraka am'sigarany igny zany mba tsy hahamay gny hany zany ny tanjona amin'igny, mbô hoe masaky soa i tsisy may, tena mahafa-po le sakafo, matsiro. De zay ny tanjona amin'igny zany mba tsy hahamay hany.